عشان تربط الحزاء تابع الخطوات خد-خذ طرفي الشريط وإسحبهم عشان يتساوون خذ واحد من الأطراف ولفوا حول الطرف التاني إسحب الطرف اللي فوق تحت بعدين نشدهم مع بعض عشان تسوي حلقتين من الشريط ولف واحد حول التاني. اسحب الحلقات وبكده تكون.